komiði sæl og verið velkomin í

sem er að gera góða hluti í söngkeppni í Svíþjóð og fáum fyrstu vetrarins í krakka

ég heiti Ísgerður og nú verða sagðar mikið er rætt um þessa dagana og sumir hafa áhyggjur af því að börn og ungmenni noti snjalltæki of mikið en hvað er

gagntekin af tækinu þau geta ekki hugsað sér að fara frá því eða sleppa því

erfitt með að fara með foreldrum sínum í fjölskylduboð eða út fyrir heimilið í sjónvarpsþættinum sítengd hér á RÚV kom fram að snjalltækja og

geti orðið sérstakt vandamál í grunnskólum

landsins ef nemendur mæta illa í skólann er það stundum vegna þess að þau eru mikið í

og það getur haft áhrif á námsárangur og mætingu börn í dag eru auðvitað mjög

og það eru forrit sem geta verið mjög áhugaverð og skemmtileg í þessum tækjum þau eiga erfitt með að einbeita sér við það að læra heima erfitt með að koma sér að því að læra og þau tala líka um að síminn og tölvan trufli stanslaust þegar þau sitja við að læra það er ekki bara að það tefji þau að byrja að læra heldur líka þegar þau eiga að vera læra þá toga þessir hlutir í athyglina stanslaust þannig að kannski er best að þið fáið foreldra ykkar til að hjálpa ykkur að passa upp á hvað þið eruð lengi í tækjunum ykkar svo þið verðið ekki háð þeim Arnar Bragi Bergsson eða

hann kallaður í Svíþjóð komst nú á dögunum í undanúrslit sænsku

söng tvö lög í þættinum annað lagið var

sagði í viðtali að hann ætlaði að syngja lagið til manns á Íslandi sem væri eiginlega eins og afi hans hitt lagið var sænski smellurinn

er svo á föstudaginn og við óskum Braga góðs gengis þá er komið að fyrstu

bókaumfjöllun vetrarins í krakka

lesa nýjar barnabækur og segja hvað þeim fannst hæ ég heiti Sölvi Þór Jörundsson ég er tíu ára og ég var með þessa bók Úlfur og Edda drottningin höfundurinn heitir Kristín Ragna Gunnarsdóttir geturðu lýst

í þremur lýsingarorðum hún var mjög spennandi ó áhugavert hvað fannst þér skemmtilegast við söguna hún er svo rosalega spennandi allan tímann þegar eitt klárast kemur eitthvað nýtt í ljós fyrir hvaða aldur er sagan átta til tuttugu ára hmm það er alveg eitthvað hvaða lærdóm má draga af þessari sögu ekki drífa sig of mikið ókei kom þér eitthvað á óvart í þessari sögu já það gerðist svo miklu meira en ég gat ímyndað mér aðventan er á næsta leyti en jólaundirbúningur er mislangt kominn jólaandinn er heldur betur farinn að svífa um torg í Berlín í Þýskalandi þar sem búið er að opna jólamarkað